<hesitation> isa tsizatozato manomboka amina zéro ai: <hesitation> zéro, zato, aroan-jato, telonjato, efajato, dimanjato, eninjato, fitonjato, valonjato, sivianjato, arivo, zato sy arivo, aroan-jato sy arivo, telonjato sy arivo, efajato sy arivo, dimanjato sy arivo, eninjato sy arivo.